Hmm, shoe de, tu tari bunɔ, shoe sɛba n kɔ'ɔm muna. Ge tara half shoe ɛɛn hɛɛn. Half shoe la fu ta'am pire bama fu taaba lageŋɔ zi'an bii, maybe ba tari la pɔgedire de'eŋo bii bia sɛka de'eŋo fu wan nyaŋe pire kiŋɛ. Gee shoe sɛba n mum la me, bama tu tari ba kina la tuuma. Maybe office tuuma ti fu yeti fu kiŋɛ ta tum bee sukuu ti fu yeti fu kiŋɛ ta zamesɛ kɔma. Sankaŋa ti tu ni pire bama.